لعبتي المفضلة اييه كان في لعبة نلعبها انا وظغيرة وهي لعبة المصاقيط. المساقيط داي كنا بنجيبوا خمس بلي، ونقعدوا انا وصحابي في حتة فيها اشوية اتراب ونقعد نلعب لعبة المصاقيط داي، ونقعد نولقوف في المصاقيط لحد ما نخلص، مرة نلقوف واحد ومرة نلقوف اتنين ومرة نلقوف تلاتي ومرة نولقوف اربعة وبعدين مرة نولقوف الخمسة، وبعدين انحطوا المصاقيط على يدنا على ضهر يدنا وبعدين نروح لاقفينهم بالعكس. وبعدين اللي يكسب يبقى طالع ببونط وانا باحب اللعبة دي لانها بتفكرني بطفولتاي.